wo ɓoƙra shi minu wicchiƙƙi ƙa jenem, biruuma shuƙna amm ma shuƙna ti ƙwilii, pittu minun ndungo tang kpattani, ma tanƙo tangii peran foƙ shuƙƙuluƙ nwa kpaɗɗero njeƙero mira ii wa shiƙƙim, minda ɗangh mandi shuƙan ammii, ƙam nong shinu ƙisshimmo, mu shinu ƙoƙƙoshu ɗok ƙamnii giƙho, ƙamni olog, ƙamni derƙhet, ƙamni i fuƙegh, ƙamni mandi arai ta pandi yishero ƙa uunƙa, ƙamni jemperompero ƙamni piɗɗi alau we pang ta pandii ƙamma ya dongh ƙamni shettel, ƙamni laɓandang, ummimme aam ma shʊƙkota pippitu nog shinu minu ndunklina kpattani minu ndiiyun blukra piɗɗi minu ndii ɓiru ɗoi ƙa yashiƙamma rumboo minu ndii chinaa, penengshi ummummo shinna mareƙemammo ma foona ku shira tecchan ku foori mira iiwa shiƙƙi ɓirangm, aaam ma shuƙna mandi minje piɗi shitang pittun minu ndang wwani a shiƙshi nog chiɗamim minu peneg aluu chiɗamim aam ma shuƙƙo ta pittu, maii ta pittun ti ƙuriimin ta yushittau minu tuƙƙu minje an ɗokƙii ta pittu mandi, minda shuru shittau anii peleuwi ari muranim mommo shinu shinns mariƙe ma sha shiƙshim.